Sandizaa nyasaye miga jandimuiji, miga jindi jizaa imberi kumi yejo, sandizaa nyasaye aninde ambekhu vulamu, shichira nimala miga jindi kumi, shindanyala kujenda ndule kango nzi musogoni tawe, sichira ndavaa ndakhasakula sana, ndavaa ndakavaa mundu muhindra sana khu salanga nyasaye, yizurizive vana vanje visukhulu avaekhu zikari, vanyole midoga, vavee vana valai, nivakhiza kungonya, schira inzi shindanyanza kujenda, njende musogonui ngule shindu ta vize vandemukatokha, nine kumigogo charo ndukhe musogoni ngulekhu zinguza, ngulekhu likuri, ngulekhu miroo, ngulekhu risunza nzize kutekha shichira vandu kwakatukha vandu vahindiraa. Kunyanyanga zinguzaa zya kienyeji, kunyanya vindu vya kienyeji, kunyanya vindu vya vana va madiku ganu vanyanyanga tawe khu inze salanga za nyasaye ni sala nyasaye sana andukizee miga jenejo nyolekha zikari zyenezo, khandi inzi menyekhu vulai, niva ninzaa kumenya miga zindu zizaa kumi nyasaye aninde ambekhu vulamu ambekhu zimoni, zilai ndole wanzizanga, ambekhu maroi malai mbuliree khundi ga vandu vavolanga, zimoni zyange zilolenje zilolenje imberi ni inguma. Nikholiza ndola imberiyi nishevuka ndoli inyuma, khusandiza nyasaye musalanga maduka ga kuzaamu ambekhu vulamu shichira. Vulamu ni shindu shigari, vulamu shigali shipiri vindu vyosi, nuva navulamu khari nuva nashunyanga nyasaye alakhua, lakini nuvaa mundu mulwale khari aree yaha vindu vinyikhi, uree yaha michere zichavak, uree yaha zingokoo, uree yaha vindu shina, uree yaha zinyamaa, uree yaha michere, zichavak na ivee uri mulamu mba, urinyanya mba, khari nuri mulamu nungwa mazi usandiza nyasaye khari nuria zinguza usandiza nyasaye, shindu za shigari nivulamu, maa inze salaaza vulamu, salaa za nyasaye ambeza kuvulamu, nyasaye anyala vulishindu, salanga vutukhu na mbasu, khandi salilaa varende vaanje, vave navulamu, vana vazizajire, vana vavo vaendelege vana vavo vasome, vana vavo vaguree midoga, vana vavo vavee valai shichita nimba nindwala nindimunzu munu na mwana majukuu ari himbi tawe, mundu ari himbi tawe, andariraa murende mwana wamurende narihimbi yavamudoga alanzirukiza musiritali, khu vandu va mukholonga imbodokha muloliza vana va varende vakagulia midoga mbalorera imbodokha mmanyi shamukhola tawe mudoga yogo gulakhukonya mugamba, mwanoyo alakhukhonya mugamba, khuli inze mundu mushere manyi kusoma mba. Ndakanyola shindu shenyekaa some, naamangiri kusoma tawe, mwana wa marendeoyo alizaa arasomea, mwana wamurendoyo anakhonya khundenyanga vashere muve ne mima milei mbule kushendekeranga vana va varende valei, valii niitabia indai, mulasoma khulolekhe khunye nivashere valei vanyalakuvakuekizanga vuna va vasheru.